Un tema tantu discussu oji nni lu munnu di lu ‘Bodybuilding’ e nun sulu, è comu arrivari a la dosi protèica ca un cristianu havi ad assùmiri intra un jornu. Pi li cristiani ca màngianu carni è cchiù fàcili pirchì ni la carni ci sunnu proteìni ca lu corpu umanu arrinesci facilmenti ad assùmiri perciò mangiànnusi, dicemu ducentu grammi di pollu, già si assùminu circa quaranta grammi di proteìni, ca sunnu sufficienti pi un pastu. Pi cu’ nun mangia carni, ci sunnu àutri alimenti protèici ca hannu na bona quantità di proteìni. Pi purtari qualchi esempiu: ova, piseddi, favi, cìciri, linticchi, fasoli… rappresèntanu un bonu cumpanaggiu pi li vegetariani. A li voti si pensa erroneamenti ca li ligumi nun hannu na bona quantità di proteìni. Si pigghiamu comu esempiu li cìciri, videmu ca hannu circa lu cinquanta pi centu di proteìni ca sunnu chiossai di chiddi ca truvamu nni la carni. Perciò, pi li vegetariani, nun c’è problema, è sufficienti mangiari li giusti alimenti pi aviri la dosi corretta di proteìni.